Fomba fikarakarana hazan-dranomasina zao an, le tena azo antoka indrindra: alanao aby si zezgny raha azonao tokony alana aminanjy tegna hoe: am'zegny izy mba sy halaky hampasimba ananjy hampisy loza aminanjy de, tonga de hoe handrahoina na karanzany an, de na ohatra koa hoe atapy, de iny koa fomba azo antoka hikarakarana ananjy.